בִּנְסְבַּה לִי אִסְתִעְמַל אֶלְחַיַונַאת פִּי אֶלְטַרְפִּיָּה בְּחֵאל אֶסִּירְק וּחֲדַא'יִק אֶלְחַיַונַات מַשִּי שִי חַאגָּ'ה מְזְיַאנָה אֶתְ'לַאקִיָּان, חֵית בְּזַאף דִיַאל אֶלְחַיַונַات כּתְקוּן מְדַּעְטָּקָה וּמַעַנְדַּאש חֲרִיַּה לְחַאסְהָּה, חַאסְנַא נְחְתַארְמוּ חַקֶּהּוּם פִּי אֶלְחַיַاة אֶטְטַבִּיעִיָּה וּנְקַלְּלוּ מִן הַדּ אֶמוּר לִי כּתְסַבַּב לְהוּם מְעַאנָה אִלָא קָאן דַּרּוּרִי חַאס יְקוּן אֶלְתַּעַامֻל מְעַהּוּם בְּאִנְסָאנִיָּה בִּשְּרוּט כּתְּחַפֵּץ אֶלְכְּרָאמָה דִיַאלְהוּם.